Hair dryer inji fere on petel dum ahautata ɓe lamtarki domari fankaji dum veefata hendu guldum dum veefintama gasama toa lotidum heɓa yora